Tui ni aa rok kwbangma lama bai kok salaio. Abo wngkha kaaisa kaaisa no nasiklaiui tei bwsakni mihimlaaiui kok saalaai o. Hama tei khorang khaaiui bo aa rok kok saalaai o. Kwbangma aa ni jaat rok tui yokma khunju bai bo kok saalaai o. Aa bwsaa rok bongni bwsak lori rwui kok saalaai o. Kaaisa jaat ni aa tai kaaisa jaat ni aa rok ni kok saalaaima fer laio.